Buenu pues en cuento a a este yʉg yʉ gente hʉy vivencia ye gente hʉy hʉy este hʉy forma de tiʉmodo ye gente yʉg cʉsʉypa ye gente yʉji pues mas caldu shi es caldu de pollo caldu de res y este mole ca mole cap este hʉy chʉcsupa todo el tiempu todo el tiempu ca mole te buyajʉ te buyajʉ cap caldu de res horniadu y mole cap pi ca ca genteis hʉy cʉspa en cualquier en cualquier este cumpleañu o cualquier buyajʉ y y pues cuando ye gente cuendo yʉ yʉ yʉ gente hʉy mechpa ca ca animal tʉgay ca te montañapʉ Antes pues hʉy campiachʉcsucpa itʉ nuu jeeŋ nʉcspa hʉy mʉa pʉyshucʉ y ca mʉa ca mʉa cap hʉy patsucpa ca mʉa cap hʉy hʉy cʉshi tzʉcsucpa hʉy shis wʉcsucpa y sete ca mʉa shis cap pi sabroso y tambien caldu caldu cap ca gentes yʉji cap hʉy cʉspa y tambien hʉy yacasucpa el que cap nʉcspa hʉy campiachʉcʉ shi tʉmjʉ nʉcspa hʉy tʉm mechʉ adios cap ca tʉm hʉy patpa y y cap este hʉy hʉy amsucpa shi es que ca juyʉnʉ hʉy cʉspa a cap hʉy ya casucpa ca juyʉnʉ pero ca juyʉnʉ cap pi jʉpspa caldu porque y ni cay shis pi sabroso cuando sete pero cuando cuando hʉy tzʉcsucpa porque teg gente hʉy tzʉcpa horniadu ʉ a veces hʉy tzʉcsucpa como otro tipo de otra forma de hʉy preparachʉcsucpa nete pero pues ca juyʉnʉ cʉshi cap como ca juyʉnʉ cap algu este pues tumo animal finu Tumʉ animal sabroso que cualquiera cap hʉy cap hʉy cʉsʉtʉpa ca juyʉnʉ cʉshi pero como yʉji teg eya quey como hʉy eyab pues como pichʉmpa te ciudajʉ hʉy hizucpa tiʉ modo hʉy tzʉcsucpa otro tripo de preparativo casi hʉy tzʉcsucpa casa pero aveces entre tantu este nama este entre tantu ingrediente hʉy cambiachʉcjaypa cay sabor wat como cuando caldu caldu cap cualquiera cap nʉmpa nʉ pit sabroso porque pues cay sabor natual min jʉbsʉg nʉ tʉʉjaypa pero cuando ya hʉy pʉjayshucpa muchu cas wa min wa min este patam hʉy sabor pero pues mayormente pues yʉg caldu caldu cap ca gente hʉy cʉshi ni mas sʉŋjʉ, sʉŋjʉ cap este caldu cap pi ca gente hʉy cʉshi caldu mole este e horniadu cap pi yʉji ca gentes hʉy tzʉcpa de otra manera pues wa cajaam pues y pues en cuento pues tradiciojʉ pues cap este Pues por ejemplo tradicionjʉ pʉj cap tʉgʉypa ca hʉy tzʉcsucpa ca tamal ʉn nʉmam ʉchi cap que ʉn jʉjʉtʉŋʉ jhʉme de que todo santu pʉj cap tamal tamal por ejemplo diciembre fin de añu fin de añu cap ca ca familia el que verda algu familia jʉpʉ cap aŋcugasucpa aj hʉy tzʉcsucpa ca tamal tamal cap pi ca cʉsʉjpapʉ y el que verda tey piu hʉy yagchʉcpapʉ piu u yagchʉcpapʉ tunug pues cap ca de dia cap cʉsʉypa ca familia pero pues ya cap este entre familia cap ca familia jeeŋ cap wat como cuando como cuando este alguna fiesta como alguŋ este conviviu como como bulla ʉ como cumpleañu cap ya cap este muy familiar am cap ca dia de veinti y cuatro de diciembre cap hʉy tzʉcsucpa cay conviviu cap entre antʉgaysta pues entre shi algupʉ ca familiajʉ y ney ca'sa ca treinta y uno ney ca'sa pero Pues pues cap wʉjʉ wʉjʉ cap ca forma de de de jeja porque pues como hermanu mas <hesitation> como hermanu pues cap este wan yactʉcʉya nete porque cap este pues wʉjʉ quejpa y cualquieras hʉy hizpa nʉmpa pues wʉjʉ tesa tep te forma de convivencia